بحب يوم الجمعه عشان بنتحمع احنا والصحاب-ممكن نسافر-نروح سينما-نروح نتغدا في مكان نروح <hesitation> نلعب <hesitation> حاجه جديده-نروح كافيه جديد-نروح نزور مكان جديد-احنا ماروحناهوش قبل كده ونعمل <noise> ذكرايات جديده مع بعض